Hoi solot gena ngone oro ena ma kunci rasi karehe ngone so ma susu kunci toma slot ma tuso, rai ngone fo fri ena, rai ge ena matamoi hoi ma.